Ten̈a tiako zen̈y man̈ano vôiazy miaraka amin’ny kamarady àby in̈y. Amin’in̈y bôka mba manonga ambiansy miaraka misômasôma, mitokitokiky àby karà henin-ten̈a zan̈y miala voly feky henin-ten̈a. Fa an̈ao koa fa mandeha irery zen̈y bôka, mijônjon̈o fo an-ten̈a raiky karà olo mijôn̈o àby ren̈y oe. Fa amy kamarady io mba hitan-ten̈a zen̈y mba miaraka adaladala amin-drô àby, miaraka misary laifaka miaraka amin-drô karàn’in̈y.